مرحبا <hesitation> جاني، انا فقط اترك لك رسالة لاخبرك انني ساكون متاحا لتناول الغداء معك هذا الاسبوع، مازا عن يوم <hesitation> الجمعة؟ ساكون سعيدا بمقابلتك في مكان بالسعودية، ازا كان زلك يناسبك دعني اعرف ازا كنت متاحا او ازا كان هناك وقت اخر تفضله عني، <hesitation> اريد الرد منك و اريد المكان الذي تتناول فيه او تحبه بمعنى اصح.